صباح الخير ازيك يا آيه عاملة ايه ؟ <hesitation> مشفتكيش بقالي فترة حابه إن احنا ننزل نتغدى مع بعض ، قوليلي كده <hesitation> انتي فاضية امتى اليومين الجايين ، أنا فاضية بكره وبعده واحتمال بعد بكره بصراحة <hesitation> مبقاش فاضية أوي يعني فعموما يعني قوليلي ، حابه إن احنا ننزل <hesitation> نتغدى مع بعض فقوليلي فاضية امتى كده وننزل ونتقابل يعني